من اكثر الأصوات المزعجه بالنسبه لي وللأسف هي مشكله عندي هي الطنين الخاص بلأذن بسبب إني جلست فتره أتدرب علي الضرب بالنار وال- والقمص فأصبح عندي طنين في الأذن مستمر بسمعه بصوت عالي شوي وانا نايم بالإضافه برضو بالإضافه بعد الساعه - الساعه بتطلع صوت مزعج